Mokoxkëch mukëkajpë mëdë tu'uk i'ixë majk mox jyumëjtë, tu'uk i'ix majk met's kë, tu'uk i'ix mokoxkë, tu'uk tyam pyedanëxë i'ixë majkëpë y tu'uk majk met's kë jyumëjtë myëdë.